Toaster khe kaisa roti muthungma machine. Patla patla khe rajak roti no toaster ni bwlam dawui roti no muthungwui mano. Roti tungkhai bini bo no nongkhorwui fai o. O toaster ni tola o kaisa heater tongo tei toaster pohor bai chalokhai o heater tungwui fai o. O heater ni kutung bai roti no muthungwui mano. Toaster no steel plate bai swlamjago tei aboni bagwui no jai khe nawui toaster no chalokdi. Toaster ni tormung bini bwlam bai se sai mano tei kwbangma roti muthungna bagwui kotorma toaster nangnai.